L'Italia, la Fransa, la Spgna, la Zvisera, la Germania, Stati Uniti, l'Inghilterra, ël Belgio, l'Ulanda, la Zvesia, la Polonia, la Norvegia, l'Islanda